Eee! roy zao ny holatsy haikoao ny holatsy mainty, i holatsy maintsy io zay fatao amin'ny hanihanin'olo likidikitsy regnyfatao amin'ny lasoupy fatao amin'ny mine-sao alo anaty rano i a, vita lonanao igny i la tetetena majinijijky la apetapetaky ambony egny, ao koa ny hoasy gasy i holatsy gasy io znay lafa atoy ketrikinao iasianao menaky aharonao tongolo gasy bebe menaky zay anaoavanao azy la haky. Ao soa.